Namaona chikutakiyi jamii. Engilino mchangu kulu wajimae ndereo. <noise> Mfano nge kundi iwe ni atangaza kwa mba kulie. Mmoja mbili tatu wakola kwa yae chipa umberu kuchangia. Kwa mba tupatu changia, ili tupatu shule, ingi shule. Au labda ngi nani. Wakola yae kipa umberu kumchango. <noise> Wakosonga mbere, ngia kuchangia. Ngia changia, basi sile kari nga yae fikiria kwa mba. Mbwana yae alinijiti yaada. <noise> Kwa yae laso tuya saidi yae pa, ili unge shushu. Ayae apilanga yae aponga kwa sababu. Mwanu wachi mama na mwanu wachonzi yonzi sawa. Na yonzi ya kutabikiwa yapati haki sawa. Yae alandanga kwa sababu. Mwanu wachi mama nga wasawa. Atuwalimali. <noise> Ndere kuchitachani kuzitumimali zizi. Kwa mbanga wasoma, tumaponjanga silimali. Bola asaku. Achino yae apiganiyanga kwa mbu. <hesitation> Mwanu wachi mama tangesome. Chikutake wasoma wachonzi. <noise> Kuno ya- yae kulondo. Mwanu asaku ili yapatimali. Wakatuwea, sinumtaza mwaku. Mwanu angataso mwanu wachi mama. Na huko ilazima nge kusaidia. Tena mwanu wachi mama. Ano yae alinikumbu kuliku wachonzi. Mwanu yae kusaidia sana kuliku wachonzi. <noise>